ניין, ס'איז נישט מעגליך מ'דארף אייביג צוקומען צו הילף פון אנדערע. אפילו מ'וויל זיך אומגיין אליינס, דארף דארף איינער, דארף מען אייביג צוקומען צו הילף.